Pako, pako mena bamanato, pako te walegei, nii nado pawa kangniss, kapetanauka uka wamma gawammapo, eng tee pako walegenake gawamo. Pako auka teuka ninna pako, te waikaboke gawamo pako ninna, kungkung ke gaumo te lega tabako te koinake gankas. Eng teo pako menabamanato, pako te ninnanko, pipia auka teuka ule owepe, abateba te pakoko. Tee mmen meke tei walegei pule nipola teng eh manikumanai awa ouwai, awang agogo pepo, enang gauko asin tabeng no pako, gawabe nawato tabeng no ah wingwiulo pidue, tuwai pekala asin olembuwalupeno, napo nadogo niiko, nadogo. Wakukas no tabeng no, taba oula. Teke tai tegauwai, te nalana te pekaba uka uko ninna, lolia, loliaka owepe te pakoko uka uma nanabumo te gilimpala nanabula namanolike napo kakalin na sii teka uka uko eng tei eh pate itoko. Pipianaba kole uma kata gawitoko, gauma gauma nino konuma, tee moosigona asing kisa nawato te teuka owepe, polanoka no uma gawotau wai. Te peepo wakukasno teka ule, alewatoke asin pidue sa uwalupenna tee nameke lema la ula saupe. teka ule lepo imauko, eng te pako, lega te lega sili aiko lepo, kungkung ke moitoko owepe. Tei isiu naba, enango koiko, lepo nanuma nogouma nauna uka witowai, niike ninang nang, uka wampenna te koina, teie tete lega ga- lega gawawana, nauna uka uku teka awa oupeno, awan te lega gauko tabenno. Nau na ukau la, ukawi nanula te, te kole uwai, kole ula pekala uli annawa owepenna, kakata teie ima uko. Ulus ke, tee koina konna mo umo, ulus, eng uka uwai nalana uka ula nawanaileka kole umai, tang lea kata, awa owepe tang lea lega owema awa owepe, tang lea kata latopuko, teka mmenago uloio laki uwainna Ninawa nau uwai, ninawa nau uwai tego lelu napo ninawa tete pate uma, tewanai gauma, gauma wela kata leno tauwai, tee lega, te koinaba tewa gaula namanolike napo, peekei teka pate uwai. Eng teka ule tuwai napo pidue teka olembualupe, peekalai ka koinima ningpema olembe alupe tee, owela lema teka olembepe. Tang ule pekala sa uwalupe, teika kaka wakang mokai alana tee, kole ula, teika tee kole ula awa owepe luwa alawalupe tabanai teigoi wakangoi kole upengoi otoi tope.